Po duꞌú ne déꞌen a ne kagéꞌ ñu ne pexi dií tsi ɨ níngadañu níngadāñu nakaꞌan ña vé peti nínga váꞌā sekún kē kuēntu vií ne vekuēetsi i déꞌen gée ñā ña é gee ña ña dɨvɨ seite ján vi ve ne m kuēꞌéj a seite nace ñá ne pechí i dɨv matekáde dañú ne nínga adɨ kkumi da o nakaꞌan ña vpei kāá kanañata nuu váꞌa ne ádɨvipeci kanañaꞌa ne pues ñaꞌ vāꞌá ñēí nakaꞌan ñá ti gēꞌi ntute ntáa nakaꞌan ñá ne pecsíi ñuꞌú né kanañata nuu váꞌa i da sana ne dɨvɨ a su ni kākuchi kuxéꞌen ko kāda sun utuko i dɨvɨ ninga adɨ.